أحدث مغامرة قمت بها يا أخي، كانت هي ركوب الخيل، كانت من أجمل وأمتع ما كنت به من المغامرات، لآن تلك خيل متعة خاصة ولها مكانة في القلب الواحد، منا كثير